Narekko meloq kiq pappajai batuq-batuq e yareggi ore-orewe makanjaq kiq manre pabbura yareggi wai pel- wai pella-pellae